फर्णीचर लकड़ी के मजबूत <hesitation> तरह तरह के बहरेटी से बनिल जाएँचे। जैसे कि सग्वान, ओक, मेपल, <hesitation> महोगनी, अखरोट, चेरी इस सब के पेंड से भी लकड़ी से बनिल जाएँचे। फर्णीचर के कुछ नाम, जैसे कुरसी, मेज, सोफ़ा, पलंग, अलमारी, बीस्तर और और भी कई तरह के <hesitation> फर्णीचर होगे जैसे कि हंतेदार कुरसी, बीस्तर के बगल में रखे जाएवाली मेज, कितावों के अलमारी, पूस्तक के तकथा और भी बहुत होगे जैसे।